الرياضيات مو بس مادة مهمة، الرياضيات من أهم أهم المواد اللي لازم كل الطلاب يدرسونها، في شي اسمه رياضيات مو مهمة كيف مو مهمة وهي تدخل في مجال الهندسة والمعمار والتطوير السكني والتطوير الاقتصادي؟ وكمان تدخل في مجال البيانات المحاسبين يعتمدون على الرياضيات، الاحصائيات أساسها رياضيات والهندسة أساسها رياضيات.